<hesitation> Koa fa misy bizinesy zen̈y tiàko atao, fômba ataoko han̈omanako izy in̈y zen̈y. <hesitation> Tsy maintsy mizahavan̈a akendriky zen̈y ôtrino zen̈y am-pelanatan̈ana mila mitady fòn. Aviô zen̈y efa mipetrapetraka tan̈y hanaovan̈a izy. Ino àby raha handeha ampiasain̈y? Ino àby raha mila vangain̈a? Ndreky ôlon̈o koa zen̈y hiasa. Karà zen̈y.